Minon-drano aminy tavoangy ñ'ahy ñy teako. ñ'antone: -Laha zaho ro minon-drano bak'ampôpy eñy io misy kalikera ka laha tonga de inomin-teñ'ey. tsy mikatoky ñy kalikera añatiny ao. <shushes> fa laha teña ro minon-drano aminy ñy tavoangy aminy ñy pilasitiky. mikatoky soa kaliker'eñy ka tsy misy arety tafilitsy amin-teña añy.